Omuriimu ogundi kukola no'kufwaa ho kurolera abakoozi omukintongole. Kutandikira nambiire bakwiizira nebatooza emiiriimu, kurora bwebaraba ne'babisobora. <hesitation> Korora emisaara ne' sasurwa omubwiire, bagwayiire engoye eza'hamuliimu oezirungi ezikwetagiisiibwa, no'kubayambaho bwebakuba batungire ebiziibu <hesitation> obundi batungiire obutakwatagana na'ba kuuru baabu nembeeta nembaikaliiza no'kubongeramu amagezi bwebakuba ne bakora emiiriimu yaabu.